Ny karazana loko fantatro dia misy ny fotsy an, misy ny mainty an, misy ny mena an, misy ny maintso an, misy ny manga an, ny mavo an, ny <hesitation> volondavenona, ny marron an, dia ny <hesitation> misy koa ny manga, misy ny maintso an, misy ny volontany an, dia misy ny voloparasy.